E wu, wu animales k'olik <hesitation> rech <hesitation> inteligente ruk' wu ak' wu chooj, ruk'wu squul i ruk' wu paat k'olik njeel wa' ki' kb'an este procear ruk'e <hesitation> ikfamilia e ki'kya'qaaj mlob' chu wu <hesitation> rk'olb'al para ke xtk'ob'ik raal, raal este raal, raal chooj, raal ak' i raal paat i la inteligencia chu wu ink'ej ave son mucha importancia entonces kchuknik njeel i atraves este chu wu tiempo kb'an e servir lo que es para un caldito kb'an kompartir ruk' nmamá, ruk' npapá ruk'kwtziik, ruk', ruk'ixoq wu k'olik e chjaay wuuk' i njeel ki'b'an asi agradable.